Biki duɓi ko yande ɓe danyi am miwadandum on taa mara bone bo na hunde on ma ɗum miyiɗi masin mi mofta himɓe ba ngam may enwada walima seɗɗa haa himɓe heɓata nyamata nyamdu.